Paise Bajo pegua retako oime jeta <hesitation> arakae <hesitation> ipöra oyapo reta jare jaereta colonizacion oyapovino jaeko guinoi mopeti <hesitation> ikavi yoguireko gente retaa icalidad de vida jaereta guinoi ipolitica jaeko liberal jaema jaereta ikavi jaereta mopeti rami oparaɨkɨ reta jokua jëtaguäju tuisavape